Antsinana zen̈y somary tete ary ny ren̈y, avô dezeritika izy atsimo an̈y. Avô amizay koa fa andro ete zen̈y izy mafana, de amin’ny hivera ndreky izy <hesitation> malefaka zen̈y afanana nany.